Eputudho nenge oku putuka kwandje o- onda koko tango na kuku ngu a vala meme. oomeme okwali aakwana. ombili ookuku okwali aakwana. Kuku nee ngu a vala meme okwa si manga ngame omushona. Onda kala nee ndili na kuku omumwayina gwa kuku molwaashoka mboka okwali aakwanambwiyu mbo. Iyaa otu shishi nawa kutya moshiwambo. okanona ka tekulwa komukulupe ohaka kala kena uuteku wuli ngiini. Iyaa onda tekulwa nawa. nonda lombwelwa ayihe mbyono iiwanawa nondeyi longwa. okutya iilonga yomegumbo. oku isila oshimpwiyu ku ngweye mwene. esimaneko lyaakulupe. nenge lyaakuluntu. kutya omukuluntu kshi ashike ngoka eku vala. Iyaa nuu kalunga wo natango. Onsa tekulilwa uu kalunga. ombiimbeli. molwaashoka oyili ekankameno ewanawa kokanona. nomuntu. noku kalapo komuntu ngele a koko. O- iyaa ondili omutili kalunga sho ndilipo. nonda itayela kutya shampa waadha wuli wa kankamena kohapu. ngweye owa simaneka omithigululwakalo. oo dhenio oshowo dhayakwetu woo natango molwaashoka owuna okwiilonga molwaashoka ngaanshingeyi tuli nee ndishi twa lumbakana aantu yomithi yomithigululwakalo dha yooloka Oo- o- ndina eitaali ndono kutya onkalamwenyo ombwaanawa oyina oku kala ya kankamekwa kombiimbeli. kohapu ya kalunga. wuna oku kala omutili kalunga. ngoye to kala wo natango wuna esimaneko lomithigululwakalo noohedhi dhoshitunda sheni nayakweni wo natango eisimaneko o lyoye mwene noku simaneka wo natango yakwetu. Okulonga nuudhiginini. noku isila nee oshimpwiyu. o- olutu lyoye molwaashoka oluli otempeli onene ya kalunga nangweye mwene wo natango shampa welu dhadhapwite. shampa inoo lu kwata nawa nena osha yela kutya onkalamwenyo itoyi tyapula. Nokulonga nee nuudhiginini shaashi omulumentu okuza petameko mpeya mombiimbeli okwa lombwelwa okwa okuza ngaa mpeya pu tate adam na eva sho ya yono. oya pewa omageelo. Omulumentu okwa lombwelwa kutya wuna oku longa iipalutha nomazigudhe koshipala shoye opo evi liku menithile iipalutha. Omulumentu owuna oku longa wiitulamo. kutya nee pamwe oto longo evi nenge oto longo iilonga yinipo okutula omboloto poshitaafula. Onkene onda itayela kutya onkalamwenyo ombwaanawa omuntu ongweye mwene hoyi tungupo ashike owuna oku kala wuna wuna wuna oku kala wa ikolelela o- o onkene ito vulu oku kala wuli kokule nuukwambepo. ngweye ito vulu wu kale wuli kokule nomithigululwakalo oshowo natango oku kala paundjolowele. Kungame mwene onkalamwenyo osho ndeyi talako ngawo.